Taa nuu ninu loo ra, ya vixii nixiyo ra un ya tauva, ya kuiyaa i'in tukuu inira yaa takuaa i'i uyiuni kuiyai a i'i uxikomi kuiyai tukuu inira saa vixiiva nixiiyo saa, ta kuvaa i'i mayo kaa un yakara xaa xiaa sa'avi kuura, xaa xiaa tuna ntavi chiiana, chiina nujunia chiina loo ntichiaa, chii tuna sivaa tintuyuaa, chiina sivaa iki ta ya kuu sa'avi saava, ta ya nta noviembre kaavi ta ntakuitara ta saa xaa yoo ntii ta mi ña'aka xaa xintikojo ntii ta mi ntaa kuu ituka, takuntii ka ya chi'ina xaa xinticojo ntiia xaa yooka ntitara tau xa enero kaa ra xia xaa tana skeena, xaatana su ntuvia kachiñuna koo tikantiji, koo kanii xinina, koo i'i kuva uunva, ta ya kachiñuna taxia kachinuna i'i ntuvi yaava ta kuaaja, ta vichi kiika kuiya vaxii chi nuju vichira kuñaaka ña'aaka saafvi ra xiara kuura taa junio nta julio xiara vichi ra kama ntikuitara, ntikuitara ta octubre ka tuku. Xiaa koo ka saavi ra, taa chi'i katana ntavi su koo ña'a kaa ntaa i'i sanaa chiñai nta nuu vaa chiñai taxia ntikitana nixii un ntikitatu loo ntuchi, nuu koora xiaa mia kara tuu xiaa tiayuaa xii kani tiayua ntuchika ko xiinuu kaa yaka kuiti kixaa vichira ya yaka ra tuini chaaka vichira xii su taa kuaa mi saavi ñaajara ra kuñaaka ta loo ituu kaara, nta loo kooyo a un nta loo ya kavaa xianua ra kuvi xintikojoa ta takuu kuñaaka ña kama xiatu taku mi yuvaa kara xaa xi'i miaka ntiixiaa ntii tukuara un yaka kuñaa kaa vichi ra, yaka taa kuu taata kaa ya kachiñuna ta nuu ninu ra koo kaaka kachiñuna taaka chi ya xiaana namantiaana nujni chiina vichi, chiina tu nuu savatuna xaa kuaana xiina ya kaana nujni ya vayii tiendakaa, ya xaa kavaa chii tukuna nu kooitu sava ntivaaina xaa ntuku, ntukuana tataa ya vaxii nuu iinii yakava kachiñuna vichira taa ika yaka uu vichi ra ya ntuiini kua kachio ya un takuu kachiñutaun ntuvii yaa a koo kachiñutaun ta koo taxiica kachiñuna vichi ta u kuaana kachiñuna xaa ituu kaara. Yaa loo naava kachiñuna, loo xikuaaja taxia kachiñuna chi xaa kuita kaani saara tau na kachiñuna ta kuva i'i kaxiuvi ntara intiji yaana ntavi chi takuntii kuñuna ntiji ntia tao yaka kixaa mi kaani yoo ra, ya ntuu nii ku mi kaani ñuu yoo ninaama, yaka ta kuu ntii tuku ya kui'i yaa kana nu'u inii ra kixa'a kanayaa mii ñu'u yoo ra yaka tufii mintu xiiya taka ra ntuiini chaaka mia, ta nuu ninira kuñaa ni xiyoo tau ñaakata ya vaxii nuu iini na kana na kachio, kooaka xinintu ra yaka kii mintu kuenta xiia takara ya ninaama chiñaa vichi.